Tulakal makoo' kub'el <hesitation> kub'el uwenel <hesitation> <hesitation> junp'ee, oxp'eel, waxakp'eel ti kuweneloo' tulakal k'in y max yan umeyajil ti ak'ä' ma' kuweneloo' utz'eek mas umeyajil tu- tul- tu ti laak' tu ti laak' wak a' k'in ma' upataloo' uwenel jach tz'eek weneloo' y ya sasajil ka' ya ma' patal uweneloo'.